Nueva Zelanda es cosa enteressanti. Porque enque cai mu largu pos tien una climi que pahi uropeu. Tien las quatru estacionis bien definías. Tien una parti que es más cálida i úmida, qu'es la isla del norti. I alogu la isla del sul es más fría i más seca. La climi está bien pa desfrutal dela naturaleza i las ativiais al frescu i d'aventura i essas cosas. I güenu, tó mu verdi, que sal en muchas penículas i essu es que lluevi a caiquandu.